Magnano akô e famantaranandro zany, e fahitako anazy io misy an'igny aiguille telo igny zany e miaraka aminazy ao, e raiky moa da hoane lera, e raiky moa hoane minitry, e raiky hoane segôndy fa misy zasy e lera sifra gn'aminio ame ray ka hatramin'ny roa ambenifolo da miodigny amin'io aby amizay zasy igny, oe feno enimpolo segôndra e raiky mikisaky minitry, feno enimpolo minitry mikisaky lera.